Gny biby tena atahorako indrindra aloha, misy karaza bibilava zay, atao fandrefy ala zay. Ah! raty zay, tonga de mamono avao zay bibilava zay. Iny ny tena atahorako indrindra.